Ny anjara asan'ny amboadia mba hampirindra tsara ny ekôsistema, de izy io moa zany a biby any anaty ala any io, de <hesitation> matoa moa zay ny ala misy amboadia de atahoran'ny olona ny miditra ao, tsy sahin'ny olona zany m- ny hoe manimba ala na hoe mandeha mihaza biby ao anatin'io ala io satria matahotra an'le amboadia izy.